أقدم هواية لإلى هى القراءة، بدأت ممارستها من وأنا صغيرة، من أول أتعلمت القراية إنى، الله يرحمه أبى جابلى القصص وجابلى كتب، وإنه خلانى أنطلق بهذا العالم، لين صارت من عاداتى وهواياتى، القراءة أول شى أنا أهتميت فيه من طفولتى.